Eduza nohen-hen megha riore <hesitation> bho bhe mel naromhen egie dode rie oghia ogha ugbo mel rie ooo mel khian ede ni me yan ya yu gbo mel ghai bhe winna si nue gogo nor khi nime yawina se <hesitation> egheso mabe eghe goge va or eghe goge hav medo wa mel gha sowa me khuele mel guale bhale e ebi gha bhe lo ma bhe neromhon abheiobhie norgieva ogha eki merio mel bhe khian egime ri-gharie dul-gbonor mel bhe khian abhe wina abhe wino segie gbe na womhan abhe dowa abhe so wa abhe khue abhe lue mhi nor khere abhe guale bhale le da son ghibhere nor ya re eghe gogi ihini or egogi igbe abhe nobhie agha bhie oselobua bhe riemhan bho wiowie eduzalanor giehar da bhe riore egie dandogho rie abe gha khian abhe re bhe ghon-ghon bhor fubhegbe nor bhe ya se Egie gbenawhan enuegogo noriri gha khioo oghari ghai egogo owolo oo abhere bhe re abhe luemhi nor khere abhe rie-bhale nor mon arie na mhen abhele nor bhe yagha ri nue gogo no khi abhe no bhi edusala nor nor giene erio bhe nor do selobua oghibhe muo mhan egbe ran abhe gha rie gio khere aghi bhe sebha abhe lue nor khere day ekinor ogo egia ri ri gharie abhe gha khian aghai re bhe ghon ghon bhor fubhe ghe <hesitation> omobhamhe na zea bho waa abhe guale ba le nabhe ya mie edusala nor gi sen abhe riore abhe khien abhe rie gio khere nor ri wina khian nor rieki rieki nor mhen di store nor gioriri gha khi obhe gha khian ghai bhere abhe guale bale nor ya see nue ghe nor khi abhe lobhie edusala nor gie han abhe riore abhe riore